أختار أكون فنانة كوميدية عشان أنا أحب أدخل السرور على الناس، وكمان الناس لازم يسمعون لشي حلو يخفف عنهم ويهون عليهم ظروف الحياة ومشاكل الحياة، فأنا حابة أكون هذا الشخص اللي يخفف عنهم هذي الهموم وكمان الكوميديا تسعدني أنا شخصياً، وأنا ما أحب الهم والغم والحزن أبداً، لذلك راح أسعى دايماً إني أكون في أي شي يسعد الناس ويسعدني أنا شخصياً.